Itlar <hesitation> ko‘pincha tovushlar orqali <hesitation> aloqa qilishi mumkin. Xurish, o'villash, <hesitation> dum silkitish bo‘lishi mumkin. Xidlar orqali <hesitation> aloqa qiladi va <hesitation> boshqa itlar bilan shunaqa qilib tanishadi.